Faa tawee sottingol muuɗum ana yaafa. Jon kaa ɗo njiɗɗaa sottinde fuu. Ɗun woni ko moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. Kulle goɗɗe ana teddi sanne. Ayyo. <hesitation> Sottingol muuɗun wana ko yaafi.